Meeɗiino waɗde ñande wootere cukalel gootel ngel yiytii damal he huɓeere tawa damal ngal alaano ɗoon. Ngel udditi damal ngal, ngel naati. Ngel yiyii toon geɗe keewɗe, kaawniiɗe. Ngel anndaa fof no ɗum woori. Angel heppa nde yumma maggel arata angel luuka «neenee, unɗoo kam ko hollum ya?» Yumma makko wiyi « a oppataa unɗoo, wona unɗoo ko huɓeere baaba ma sirlu woni ɗo.